Ixqueto neco ah, ma niquihto timococouah, amo titehcos, timichchivilis inon colto de pillotoh, m, colto de pillot mitzcovitih mo a sa memetemeh, tlenon tusqueh memetemeh timitzualiquilis inon, inon sente inon icxiou m, ya ahvitzpillutuh nicchihchiua ah pero nihualicas, nihualicas inon zanauria timitzaualiquilis inon, inin ayuhtli nictlulilis, ayohtli nictlolilis garabanzo nictlalilis hierva buena nictlulilis ua inon, inon timitzmacas calto de pillotuh m, oh tiquitas eh, metzquetzas porque metzquetzsa m, amo ti- ticouas niuntli, menos ticouas nacatl de pitzotl porque inon yeh quitihchivilia mocho inon doño iyih tecua inon. Una no yah noso coviteh non memetemeh de cocoveh chihchivas nonqueh chigchivas inon muleh de cocoveh, uan oxqueltequeh inon mitzquetzas tlo timomocouah sa inon tecmahmaca tocuhcucul algu simi, simi yenon tehcuah amo. amo tecuah, yetzintli ticouasque yenon capotztic inon quemah mitzonmacasque noyihqui capotztic amo tihcouasnose sente yetleitle, capotztic ihcucuc tucuhcucuah